<...> la azafady roahy, la tena azafady fa, tsy asako azy lahy ñy nahavaky any ñy veranaoñe. Ha, ka hoatrino lahy ñy vilin'io fa ho soloako e, la tsy raha sitrapoko lahy ñy nahavaky any ñy vereñe, la miala tsiny bavata lay, la azafady rañandria, la tsy raha sitrapoko taoko ñy nahavaky ñy veranao toy y.